والله أمريكا لأنها بتغطي مساحة شاسعة من الأراضي بتختلف فيها الثقافات والأعراق لكن أنا ما جد زرت أمريكا منشان أحكم و أحكي أيش أيش فيهم أو أيش الثقافات اللي عندهم لكنهم مرة متنوعين ومثقفين وعصريين.